Nha pupum ndu niu odu papum nye ekaru nge odibundu ma mama bu kama bae otu ojor, mu won ciger, nu nye bae otu ojor oye osuoshe nu be ya agbagbuyagbugbu and nu ya ya abe nu ahuaya uru, nu oburu nwaa beru otu ojor kpu ahuɛ ndi taan nu ahua ya omoya maɛ ruu bran, so nhe oyu kanu moyɛ buku, maa su madu ojor nu ele nu owon nhen owonwon, nube ye anyi nu ahua be aka nu anwa, ya ohe meru su ndumondu ka papam yeru ohu nu no soo ne me nhe ne me till me diru papam habue kwekale ndumandu ka ma dayigide ngbudiya ndumondu ka o yeru, ma oliyela nabadiya nu ka nhe papam karu mu me kpa, ma me kpa nu ma mene kpu nu oyo buruma oma, ma mene kpa nu yaoyo oburuma oma, oha meru me sunu ne egekoriri ndumomlu ku pupam kanunu, yaa mamam nge owhuru oka nu ma okanu nhue na nwe-anyaa kpan ahuazi taan nu ahua wea otu ojor nu nha ka nu akamakanu taan nu ma getenu ahuu nu kwo nu oyo buru maa omu nu owaka maa huyaru so, nha ka mamam kamakanu obu nha mene memaku teen dubaa odi nbra till nru awha irinu-ano ma gbagu. Obukoriri ha ma sugu ne zizi ochi ka okanunu, oha me yikoriri nezizi till runbran, ya nha mɛɛ na kakoriri bu ye dum ru ome nhee maa ne kwo taan, gete ha nnegi nu ndanyi kanini, igetele nha nnenyi nu ndanyi kanini oyobun <oyoburu> yuoma igetele nha, isu otu ojor, isule otu ojor oyo obureeni oma bu nha kam nnenyi nu ndang kanini, ika nunabaa, isunu odia nhe dum itorum nu owaka izi ne ewaanya, nha dum ham. Igele, igele nshi, gete nshi bazi bua gete nshi nu ali inu iketa ochi ndanyi, so nha kam yu okebadu hurum na kan ime agha ime agha suru agha imene aghɛ oyoburuye oma oweruehiowhurum sunu oji nakani, oji nu oduyi ndumo dum ka, nu ehika maa nakani nbram imekalu nhaka oyoburueyi oma, obu ochi maa sugun tunbram kpa maa sukun nbram na gariri all maa nu eleka hun, oburu nu na akpa agwa ojor ozanye enyi za kanu buu baa nunwa weruenyi nu nha nu paa baa bia nu yeka yeyinuhɛka me nhaka baa biaru eme taan obu, obu aqwuomam oha merua, obu ndumondu mee gekweru nu aka mamam nu aku ndam obunhumeru ojiri zikpa taan Nmam eleka isuberiri obunu nunbu nye ojor ba sheya nu odusi aleka ba bia bu ehwimbut ba hulam nunbu enyiomu ba kalum, bu checkike nnu ozuobu kam checky, checky, checky hua mo oweru enye ba yewu ba ku oshioya nu obu maa nu bɛɛ nuwum nu agwam buruoma obu nha nakaneye nu obu kpo nha meru